باش نخيط الصدفة على شي تريكو او قميجة كنشوف البلاصة اللي فيها الفتحة فاش كتدخل الصدفة و تما كنحط الصدفة و تنكاد الخيط مع البرة و نخشي بلبرة فالقميجة و من بعد كنخشيوه فالصدفة وتندورو عليه شي خمسة المرات باش تشد الصدفة مزيان